﻿Walwatin na miya kanaka sana'abai, kananka waɗabai kananka mbadi ka'e baifa, dimfa gaskiya ma'akata takura, muka yadata <hesitation> ma'ina mukakaiba, akata amun belu ayamma akata talauci ka takura rayuwa dai metane ka'ikabai amman rakka ba metinki <laughs> rabo mba metau rakaba metinki saboka mbadin harka Ndagei, rayuwarka tabar-bare donka walwalabaifa harka Ndage, rayuwaka kai bai, rayuwa na miya <hesitation> me mbandi ka tuna abokama kawe kabai, me mbadi ka yanɗa a mlaka kawekabai, me mbaɗi ka'ina bayan bukatu kawunabai to ka biyan bukutubaiye rayuwai naye <hesitation> bayan bukatu na miya <hesitation> matsala domin kakaye rayuwaka domin kakaye kanika daba mbadi kanaka oci ka bauta, ka'e walwala kaka kanaka ke zikabauta kai walwala ka kaki ance munanka membai menma rayuwa kam munasibai harka Ndagei amma muraɓaka Ndageiyi iletum sauki muwei walwalama rayuwakam enormal amma rayuwa kam har ka nabe ka ibai rayuwa kam. ﻿me mbandi ma'akato ance yakaratun na baratundibai kafatakaima saima Ndagei, dar'eh lalle Ndala amu wanka amfani, amma amfani wakan lokebai, wanka waɗa, waɗi waka waɗa kabayan bukatabai, waɗi waka waɗi rayuwama mbadi na Nnina waɗai ka kakai, ma aite tabar-bartinki adoni, to ance dai muroƃaka alfarma agyi Ndagei, muro ƃaka Ndagei maiwa ditane rayuwai nadito, ditane <hesitation> kare ma asku tsada yutinkigam ka gyana kwano ma dibero belu kadikaye ka ribabai, kwano ma debero waɗi ance kice dubu kunu, otai dubu dari badu damasar dubu ka ɗari bacibelu. Toh da janii manda, janishita, jani anka miya kawai magima mata kadibai dimu <laughs> me itaka mangyai bakar-kare itunki wahala itakagam sai dai Ndagei iletum sauki, sauki ma rayuwa muraƃaka agyi ubangiji tala birba kumani ditane Nnanta iletum sauki ma'afuwa ma duniya baya anca kayanda maɗafabai me gabaki waɗi gaɗaka 'yakara ma talaka, talaka na kuttu na bonei. ma'in ƙari cawan walwala ai Najeriya ka walwala amma ancafa amin belu maka walwalabai kas. muka darutabai ka gyaninba ka dibibai kaika azu mota kala markata mil mbad ka baduye da dubu belu dubu kunu, kala marko bocai ka fika anca sai kabaru dubu ka dari baɗu, bicei ka kirim mashin dubu kunu. dubu fedu, dinbulwa dubu kunu dubu feɗu, ote kananka sana'abaye 'yan uwa cidan rabtakau ka cidan wanbai, cidan ma saidai mugodeka a Ndagai, ba'yu tunani ka rayuwani ka mema Ndagei detu nayi dangi mini ammafa ka cidanbai ka rayuwa bai, rayuwa na walwala tane rayuwayi ai ka hausa amman walwala ance ka kaibai harka Ndagei <hesitation> ka walwalabai rayuwa ba nadibai, rayuwatun na akata kutta amman Ndagei iletum sauki, tala bieba murobaka Ndagei ilenetunka saukiye kasauki mamen giddi Ndegeibai mike ma duniya robu ubangiji robu Ndagei, Ndagei na iletunka sauki tala birba ditane Nnanta saukatatun mike ka mike rayuwati mima nasarani mike mbadi, ma juya, nasarama Ndagei tala birba kimani ba nasara ma Nga birinbai. ﻿Mike mayaka sauki agyini amman ka men giddi Ndageiyi bai, Nba wala nafaɗa sai bayatu dubu, ba wala <hesitation> aferou sai bayutu dubu ka dari baɗu, ba wala a'a sholi sai bayatu dubu kunu, ba wala a'a gar-gar sai bayatu ɗari bacibelu kade a kwalekwale faɗeke dubu, kawaka mana dubu belu darta ɗari kunu, to balle ance jolle, mubi, fusami ejii, sai kananka dubu baɗu a saraku kuma Njagau duk ɗan uwa ote ance rayuwa tumi na'yata ka kicei, muraƃaka Ndagei tala birba iletum afuwa, muraƃa ka Ndagei fati ka beɗi, wanai ma Ndagei baya ayema Nga birinbai, amman muroƃakase akata gagawa Ndagei iletum afuwa, Ndagei iletum sauki ma mike ka mike mukali rayuwatim muɗawe tam amma anca aima rayuwabai ma'aka tsatsi ma'ma mungu ma rayuwa.